أنا كبرت في عين الصفرا، في <hesitation> ولاية النعامة. جاية في الـ <hesitation> الـ الجنوب الغربي لدزاير. <hesitation> هي مدينة نتاع هضاب عليا. <hesitation> تقريبا تتعد من الريف، مدينة <hesitation> هانية سـ ساقرة فيها طبيعة خلابة.